Refrigerator gan di du, fridge gan di trin hi an ni a. Du fridge du, <hesitation> afan jang gaina du, gan shavekin garing a. Duan fridge a duan til tiad lau nan, gan joh me tekan da a dui di vo nan tekan pang a. Vur siam nan tekan pang trin an ni. Joh me emotivale gan lei tehi, basara joh gan lei hi. Bo na gan da duan a tekan pang a, at nu a siam lei nan, a lau tiad do vang seam tekan seam tekan lau pa ve trin an ni. Nu vang duan, joh me te, trai te, emo, diang ang tiri reng e dur lampang tiri tehi, fridge kan da hi an lei deo. Kar kata jang a, kar mi ling te a da ve te a. Duan dui di po, da vo nan, vur, vur siam nan te. Duan sa tekan lau lei an ni pun, sa vil da nan pun, a tiad lau nan, fridge kan mang jang kai an ni. Fridge a hi an, til dang tun lai ang a pejuan, mai nui ang tiri te, bo an da trina, a tiad lau nan, <hesitation> ka jang kai em em an ni.